<hesitation> Vidin'ny tragno, arakaraka tragno tadiavintegna magno- fe izy magnomboko amin'ny cent million akeo vao tegna hoe mahazo tragno, misy trois cent million arakaraka de mande misy mandeha amin'ny milliard un milliard na deux milliard arakaraka tragno tadiavintegna.